Lafa igny avao zao ro ivezevezeandreo anty birao mba hahatonga andreo tsy ho lany fotoa la hangala dossier i zao amin'ny namany amin'ny sisisny eo la migiridy amin'nigny avao i la hahazo any dossier igny la mipody koa i amin'ny pace-ny eo.